गारमेन रंतां जोवनां उदक रोकदात कमी जातां, तो पदार्थ सुकांक लागतां। तेचो रंग बदलता आनी वेगळेचन दिसूंक लागतां। गारमेच्या दिस नी जावनं रोकदात पीद्यार जातां।